Ireo fitaovana fototra hitako amin'ny fiara de ireto avy, ny fitaratra ao koa ireo seza maro be, na ary ny kidarana Misy koa ny familiana ary ny môtera izay tsy maintsy misy amin'ny fiara.